لتنظيف الفرن، أول شيء <hesitation> بنبدأ بايقاف تشغيله و إنتظاره حتى يبرد، بعدين بنستخدم مزيج من الماء والخل أسود الخبز لتفكيك الدهون بنضيف المزيج على السطح الداخلية وبنتركها شوي حوالي ثلاثين <hesitation> من خمستعشر إلى ثلاثون دقيقة. بنستخدم إسفنشا -إسفنجة وفرشاة لفرك الأوساخ بنشيل بقايا المزيج بعدين <hesitation> بنرشه بالماء وبنظف الرفوف الخارجية وبيكون نظيف.